Bueno ka ja ka'anyo ni a ku martillú un chi yuan kajatiún xa'anyo nu sa'ayo in nu sa'ayo te nteuni in ku ja ja'axío ntikaá, ja'axio in, ku'unyo in yunú, ehh naska'ayo in kaá naxi <hesitation> tañaáyaño, in cosa chido tañañó su'a jin xi kunyó sikɨ in yáa yuan pero ka jatiún xaányo martillú, un taka martillú un.